Ecopi ana wula ana ɓuuba, wulare e ɓubugol <hesitation> iɗi ɓatodira, degereji ka capantati e ko fawi ana waɗa. So a ƴeewii duu, ñalamaaji ɗii kañun ɓurata jammaaji ɗii juutde. Sikke walaa e ɗun kaa. Jonkaa waylitagol wakkatiiji ɗii kañun sabinbinta waylitagol metteyoo du. Jonkaa naange fuɗa law, walla leloo law, walla nannge waasa yaltude fey hono dabbunde en, walla ceeɗu en. Eyyo.